تغيير المصباح أمر سهل جداً، أول شي اطفي النور وقاطع الكهربا عن المكان البتغير فيه المصباح، تاني شي فك المصباح الجديم بدوران عكس عقارب الساعة، ثالث شي حط المصباح الجديد ولفه في اتجاه عقارب الساعة، رابع شي وآخر شي شغل الكهربا واتأكد إن المصباح شغال، طبعًا كدة شغلت المصباح بس كدة.